A̰ aŋ hə m lamla laye aŋ ka kuwar di deɟe tari ɲɛ a ma lɛ lɛn. Maan toŋ kaw kɔl ɲɛŋ toŋ tari lɛ ŋgal ma ni ti. ɟim kayerde de foseŋ nda ti ɲerge ti foseŋ. Tətum ɲaa o wa kalas tum tɔhi ɲaa ŋon li ŋgal da ɦan ti. Tu noŋ kaara majik təm kalas ki ɲaa kalas tu waŋi wa bi ŋgal ta wan tu ta tɛ. Tum mɔɲɛ ŋalɛ o wa kalas tum tari le ɔlɛ gɛsiŋ ɲaa. Ḭ ɲam gə tar le gə ya iɲɛ nɛ iɲam gə tar ɔbɛ nɛ admɛ ɛn nɛn.